बसक बारेमा बस एउठा हमार लगे साधन हलिया इय बसबिना हमार इ नेपालमा किछो काम करके, यातसे वाते करके बस मने एउठा हमार लागि असम्भवा आरामदायिक सुविधाजनक युक्त हलिया । एउठा साधन हलिया बस हमराके इय एउठा फाइदा फेरि बहुत देसिया बेफाइदा फेरि देसिय । तर... काममा छिटो छरितो हालहाली पुगके तहिया हमरा बसक प्रयोग कर्सहु । किहो बाडके लड कदेहु न तनाउ जाइके तहिया फेरि हमरा बसके प्रयोग करे सक्सहु। बसक प्रयोग करइक माहा हमरा भाडा सस्तादेखि लियर हमार आरामदायिक क... ओथिया साधन फेरि हलिया यकरे बेफाइदा फेरि बहुत बणइ फाइदा फेरि बहुत बणइ । ककरो... कुनुह मन्सावा बसमा सकसइ यात्रा करे । कुनुह मन्सावा बसमा हैन सकसइ यात्रा करे । हसे कुनुह बसवामा सुविधाजनक हसदा कुनुहमा बसवामा असुविधाजनक फेरि कहसइ ।